Tsy voatery hitovy gny raha volagnin'ny vavako ndreky raha agny eritseretiko, matetiky zaho gny raha amy vavako roy malaky vototsy aloha toy izay gny raha eritserety.